شوف اذا تريد يعني اذا تريد تقره لا تخليلك حجج يعني ما معقولة انه انت متكدر ربع ساعة تخليلك مجال انو تقره يعني يا اما اول ما تكعد من النوم او كبل ما تنام او حتى مثلا يعني مرات مثلا انت احد ديوصلك بالسيارة او هاي طلع كتاب واقراه ماكو داعي تطلع حجج